انا قاعدة منتظرة القطر ييجياي ليا تلات ساعات ومش عارفة نعمل ايه، فاضطريت ان انا نسلي ان انا نطلع اكتبا ونقرا قصة. القصة مسلية جدا قريت فيها اول فصلين والقطر لسة مجاش. قلت انقوم انجيب كوباية شاي من المحطة اللي جنب القطر (محطة القطر)، وبعدين القيت واحد صاحبي قعدت معاه، قعدت نحكي شوية عن احوالنا وعن ظروفنا وازاي سيبنا بعض وو ايام الدراسة وهو راح اشتغل <hesitation> سافرت ورحت اشتغلت، والوكت عدا بسرعة محستش بيه.